Rô Karazan̈a amboa àby zen̈y haiko: karà ôhatra berze misy berzealeman ndraiky raha ren̈y, dôgy misy pitibolo àby ren̈y, sin desalôn, alika hilônday àby ren̈y izy maventy hoe Karazan̈a sihoahoa sihoahoa àby ren̈y.